<noise> aneanea <hesitation> ho aneanea ma aneke ma ane hudi uluweliki paiudike mate luwai kitale <hesitation> putu loke aku mei mate'tei matete na mahiaa eda dawese ma ane nama hudi namatuka emulaho ma emei wae aku akumo inama'a emulake ma anei nama ane anea <hesitation> pedibekadeu mo'o nama halaho kuse <hesitation> alelu duweku pade lawesi aha <hesitation> ahayaeda wesa aane, menama namahudi na maliki likiho akuwema tutuwe waiweneo matai matutue matuhue mahona mahohono euhohoe dawese mahule matutui maule nase keda dasemau masuku <hesitation> liki likike dawese ma malema masonaena ma ane. Liki keo makalia hela lemo ule'e tlikihudi kasinapu, kasinapu ke matane aku akumole pae tane wai kitalede sekahoa <hesitation> ma ane hoho <hesitation> tiaka esoeso matiaka, mtaima kaliade samaudu moenama aneanea tepi dapei telukeo mo'o akuse matane aku apalai dunsetu kebi akule'e <noise> menama namliki hudi kekepai matuhue langsung ma ane'i ma matutulan ma anei mahusonu ma anei. Nama tepia pei tehou mo'o, na kekasi napua kasinpu ke yelema ma hia'e wali mana maye aku aku mataima heun tuka hela elau elua moi matatai tatuka elau moi, nama ulane le nama makata detala etetude seleteho <noise> tala. <noise> maho ehono ite omouma taliatu kumai kilama ida eka'i, me nama matane wai kitale sai <hesitation> hoi ma ane'i neheke ete amde ane naea ene ma ane nahede deteluke'e hudi luwe liki duwe uduwe kai tela de ma ane tuka hede.